Xe nak thi jwa'n naye, njwi' men xenak thi- thi laz roo zi nawue nya, ndo yal nzo yix nzo nij nzo re jwa'n naye' nlo nya asta nawue nzo blen nya yiba ndyakmen laza ndyak men ta re yi'na pa ndob yi nzo ya gox nzob yer nzob re jwa'n nzob asta nawue nzo lozo men nzob bi re lo yai tak kuent tan por nawue niay tan por naye niay nchab men gox jwa'na ndole kolor naye'na, naye' niay nawue niay ndomena asta nawue nzo lozo ndamena zin men pa thi roba zin me pa nzi yix nzo anta naye' do nya asta nawue nzo lozomen nwji'men re jwa'n taya kuando thi men ndo thi lugar zinla zi lugar ze nde thi yo biz aa perze xala nya jwa'n nzosa jwa'n- jwa'n asta ncheya xe mbeska re xa tija xe nya pa nzin anta naye'do nya pa nzin per nawue nya pa nzin nawue niay por naye' jwa'na nak jwa'n- jwa'n ta ndoley naye'ba nayana.